<noise> sabar mane sangat penting karna sabar mane ijanjikan bahwa nako wo sabar de dunia mane aje wo sanang nako wo sabar oka aje kianaga yang wo akana manege ibolotoka aje wo sanang nako wo sabar uwa de kianaga wo akana manege ibolotuwa bolo wo maja padahal perbuatan yang wo akana manege iofi lo duru wo sabar uwa mabati ka wamaja a manege sabar manege sangat penting karna sabar manege menjanjikan bahwa ngomi akan wo sukses ke depan atau wo sonengoka lo wo bahagia.